La Russia havi na cultura profunna, marcata di la so storia imperiali e soviètica. La lingua e la litteratura sunnu elementi forti, cu scritturi comu a Tolstoj e Dostoevskij ca mi piàcinu assai e ca rapprisèntanu lu sintimentu russu. La religioni ortodossa joca puru un rolu impurtanti. La mùsica clàssica e lu ballettu sunnu ancora oji arti naziunali. La genti po pàriri rìgida ma li russi sunnu sinceri e ospitali cu cui si comporta cu rispettu.